चिकन पकोंणा ले सबसे पैली हम जू चिकन ची वेता ध्वोला वेगा बाद वेगा छोटा छोटा टुकड़ा कल्ला फिर योक पैन म तेल गरम कल्ला और वेमा हम प्याज़ और अदरक लहसुन पेस्ट डाला फिर वेगा बाद हम चिकन और मसाला डाला फिर यूँ त अच्छा तरीक़ा से मिक्स कल्ला वेगा बाद पंद्रा से बीस मिनट तक यूँ त पकोंला वेगा बाद हमा जू चिकन ची ऊ पक जोलू।